akɛɛpǝ we ŋpe pɨ lée yi pɨ ŋ tɛlɩ mǝj dumurǝ wǝ ŋpee oturu dumurǝ we rili láa tɛlɩ taa akɛɛpǝ láa tɛlɩ rɨ dumurǝ rili láa tɛlɩ rɛ eciitǝnǝyǝ rɛ dumurǝ oturu la ka yaa lée ri yǝ wǝ ri akɛɛrɛɛpǝ lée ri te mǝ dumurǝ.